Për me notu n'liqen ose n'lumë me veti kisha marrë një kapuç edhe syze noti për me pa ma mirë kur t'noton nën ujë. Mandena edhe një peshkir edhe tesha rezervë për mu ndrru pas notit. <hesitation> Edhe krem dielli për mu mbrojtë nga djegja, poashtu një sendviq ose pak ushqim, çfaredo, edhe një shishe ujë për me u hidratu pas aktivitetit.